muturire jumwega jwa muntu kuringana nanii i kwithira muntu wonthe, aibangite kuuma waana bwaawe. Kwi rwaria ruugaga ukuru, buriijaga wiithi, na nuntu ukuru buriijaa withi, muuntu umwithi riria ari u mwithi, naabuirite kuibangania. Keethira koaandiki mushara jwa thirikari, ukagiitaa mbecha imwe ugaikia kwa saccoo, kenda wona mbia ciaku kuu riria ukwenda kuromba tumbecha twa kuita ngugi ciaku ukomba kugiira ku. I baingi twitethetie nuntu bwa saccoo ii igwiika mbecha ii twikaa ku riria ukwenda kuthithia untu ukaromba, ukagura kiria utikuumba ukinyira, waatigwa ukireaga na kintu kii njarene ciaku. Ambwire atirii. muntu no athuukie muturire jwaawe kuringana na mwambiirio jwaawe uriaaambagiiria. Muntu naimenyeere, achue into akiithaga, ti kurea tautau. Wona tubecha twaku ukagura kamuunda ugeeka, ukarima, nokoongeera into biaku, ukagura kanyoomba ugaaka, barea bakeja gukara ku baakurea, kou inya gwatuika ugeeta retire, kokaana. utiaga tubecha twaku twa kurea indi ukethea utaibanga. ukaara rwi, notii ugautethia, uthekairwe, kia muthia koogakua. Noogaakua mpwii mono. Mutuurire jumwega, ijwaukara na antu bwega, ijwaukara na aturi bwega, ukibendaa na ukithikagiiria mantu jarea aturi Na njaa yeenu, bukeethirwa bwitejaniria bwinthe buri aamwe na ngwataniro eku. Buungi. ukamenyera utikaune sheria cia thirikari, nontu wauna bukambiria kurwa na thirikari, na riria ukambiria kurwa na thirikari utiitethia. Bwa jathatu, nthiguru ii kenda ukara bwega. nubuite kumenya iimbi ukurea na imbi ukunywa. Kwi into ukaria bikuthukire na bikwajithie na riria mwiri ugiire banja, waambiria kwajua, utiu uumba kuthithia mantu ja gwitethia, i thiina. i thiina. i thiina ikakugwata, na igwate aana baku na ruciara rwaku. Ukeenda bwega, ibaange o nandi. kenda uumba utura bwega. Na ukamenya iimbi ukurea na imbi ukunywa na natia ukuthithia nikenda utikeje kwona mathina joomba uguchumbura kuuma murimo, kuuma sheria cia thirikari kana muturire jwaku na njaa eku bwega. Ukathithia jaa jonthe, ugakara bwega na nja eku ikarea bwega na bwinthe, bukagwiranirua uugwe, nja yaku, na aturi na inya thirikari ikagwirua i uugwe. Bwa jathatu, kana i bwa jana, ukoorirua i mantu ja Murungu, ita kanisene, kana wite ndini iria wiitaga, ukire Ngai, waathikire maathana jawe jonthe na ugatura bwega. Riria ukethirwa wina kiao kia Murungu, uugwe ugakara bwega na utiuna sheria cia aantu ka cia thirikari. nontu ni waathikirite ngai, na ngai noe, aakutharima.